Gny fanasà lamba amy gny tagna aloha da tsotra. Makà rano hanao ampidiry agnaty koveta da asia savony, na io savony tsotra na io vovon-tsavony, da ajoboky ao gny lamba maloto igny. Avy teo amizay gozana, gozana gozana amy gny tagna. Ampifapikasokasohy gny gny lamba maloto igny hialany. No mbo hitanao tsy miala izy da mbo asia savony ndraiky. No tena sarotsy miala gny loto de mampiasa brosy migoza anazy magnampy de zay izy miala aby gny tasy igny fe mbo legna lamba igny miaraky amy gny savony, da tondraha rano hafa na ajoboky agnaty koveta hafa koa misy rano madio tsy misy savony vo gobagny; zay gn'atao hoe migoba moa zany de vita zay zay vo atapy.